Yesidungon nyipalga agol dariyaro ndau han nyilenyiro ndaushi ngu mularogu asetunanguso sundoso <hesitation> aset unangunso sundo anso saniyan dauhangee nganee nandoso wasi dasii wuhin asikirarogun aosaftun amma dwanso wushegodi gasiqida muhun muhungaryi geree mukhn asuro nyirogaragere ulwasi <hesitation> wuhan geredu nyele ma nuhan mulesheg ah asuro gun gosaftungi guwosaftunnando gi doguhangirogusun algusodu ohananolso fagumag maddi gyio otahangee gusun ngu gununko nyioke gara klafiya laligie gudiligu cur giniburokogi gusungi nyiroishumgudi lwasi ah gee nyo nyiro dayshingu mularagu nyiro mu hado laimanimatokudu a dolwasi ahnyiro muhado laimmi mafogundo garaalwasi ali nyiro nuhundokimani ya fogundo garaalwahi ama nyiro muksaftun gee gilmayo da mukhusic gwado nyiro llenguso dasii ncimani da mahungnndo masiban settanda mahungundo kimaniso a hangunyiro iba seso settanda muhumguldo nyilmayo da mukdulgodo ensero nyiro aladunaka bbu ani undunoso garaalwasi amma nyirollengu kabbue. Yi sani yaro muhandi muhando muhange lengo gusunguno ngokoh uwashin mularoka baraawasi aduni yani kimanianso ahi tou hargere tsetungundawo ndau hargere butansima ndauhandogee go disirongiiso ohangerengu nehangereyi mabre ndena har kiiye yahendene pdafiyada amma asuro ahamdudilahi ingodo faguma nodegeye bulan gereda nda hun awasi gerengul wasi herengu asuro go satunanguso nda hanyo asuro wudoosedu sumuna mahain feida anmahin feida en bulangakte da maharu feida nalikada geren gara gerei gaado gerei mabe yiwagsi saniyarowa nyira adiniyakalu yo muhangilte ma gura ado kah aduni yasol wasi fagumalwah sai gere guhan gere guyahedu dungo hangasi nyiro imushimgo dilwasi ah gasigiyansue kim aniya dugo barkao gere dee adlodu kimani nakdi pal kimani na fokun nogun miya goo no duksedu nyirobula ngudinokoh gudotsa fuguma geede mila nogo karshudo wu handu sara garogoro ndaudotse angungole daudautse nyiro ndauchingu mularogoyi dwan.

Kimani afugun godumushegoe musaftun idafiya go meguwe darajja rokoendali dara jarokuendu agol gerenda hinyo haa ka dwan so dangiregi wuya gerenanyo giro garageredo iwasi dongo saaniyarokun unaskurogunyiro dumgo ngiroishimgo geredulwasi ah yereyo danda yinganii yagga yahekal ndaugueso daugurwedo gereyo danda endore adon nyiro liftu angu sidoodu gere yiro loftuayo danda edonyeyo edoon luftu angunsu ndo gereyo dundo fudo ndaushego muhansodoma muhan muhanda ndauhan ubonyiro uhanso ubonyiro wuhanso girogce gerei sundo ehanbalti obun umanso du buwahan gereso sai go numailako biranko muhan arurojipal mutanduwagi guduu mbiyansoyahe gulaloo giogi kidaye sai gombisodu bulhandoso gusi bulagi do lalagi ta hagun gere wedun ahang ahung ludalgeu gu numansodu bulhansoo gu asamda yato deyahe pcal asuro nyee hambal tudo nyellema sai muduluga siranki aganyino rodongiro he faguma mbisesun anbanbamso masibaso amlardiolo nyindaso lidn eweshegu nairu ndwe dutseso ah. Angulyirodayahe do agol gere agai nyiro gara geelwasi gusundu gok yeego guludisungu cinko ensum klafiya mudautse tungo hando gasukfruilenko mudatse tun. hado uzuroko wadala mudotse bulangi abodiso di mufoni gereda yedo ahi gereyoso nyiro muldo nyiro palma iwasi <hesitation> yagiyahe mahundo surgangudo gereyo diro gara ialwasi asunangu wusundodo ah yaggiddaa ahanyego <hesitation> ohangeredu ndayagon gunuburogu do ada. nyiro sani yaro ushingol wasi ah sanyarondaijnddi ndado gusa ftungii gokye ogaguchse gurda do wuhansaniyado wushego sirmki wuhansaniye wushego siraki <hesitation> asuro gasunsi wandandiri aso ndahando kida go dahansodo tseseedwe asuro adendwe adanegoyo yanni ndene saftun dahi nyiromuhunwaji nahan kidarongodili goluu ngurolsankoo guluduu gomban gowseyaro dindiftugaheabuundogeredi ah nyille a jamana zamand nyilleda nuku gushehe noluyahe dahunga resodi dahi yaggiyahe ugirii gereyo. Nyiro fnndo surda dao isurogun ndei disu gunga abugu ga segu alungo gandi gandi olayi nandowa dan bulanagoro amnaa ndi yo usungoro ah aluwa fadugara jirelwaci nyrole sigo ah ngirogai nali dngoshigo aangungo <hesitation> lainaliyo duyeshiamesudu melahidi koh aniya roko do mashingolame mukyee alardu do kundako ndahan saiyarroko bular nsima ahuskoosa kungwashego eh kimanida afugun gwashego soe kinaa nida afogunsu toh isurogu alsguso fauhannenyiroso amsunasii asurodu nyiro mutteudululoh dane madoo amemahurgodo do multun ah nuskunie bbooi tddehee mudoohoye dunmis hungudo ndawale nyirooshingundo nda wale nyiro oshingodu ulwasi godo hw do mulha ane mulagudo kohee mudofseye kimani akigee nando nondofeedo wa nkoyo nalweau waiyo suragi nyiro nashingu mula ugodu godutsee sura garugodo godotsedu duftun adabul leii higima abagasiso ah higima godotse saragarogodo odotse angundodo nu wahekal gyalago masiban yahealowo godo tsedu futuma bwalsumo wooda hu faguna wooda masi ban asuluma enkoyo yen nyirokoh ahangunuburoko nyiro kimariakigee dotse do odotse. Fummabwalsunso ah nyirowaa yaggiyahee ashingoo geelwasi aduniyanso nyiroginge dogwasero muga hee ndalidu nyiro shingo geesolwasi adasamiyaragu ah nyio shingo ndauhando shingumulado alatun nh andugwacedoe nyiro shingunukdo samsam wayo goddo hogo hu wusaftun ndan hado uzuroko siraiki gogwalendahaga yaggima tahanda ndashigu mila rogo gigii ndahan kidadu mushego mushegwo angoro lamani ah walangursoso ai yaggiyahe kimani haharingnogee mshegoo mhangure yaggidatahan la yaggida yan kasi yahe sai go gereyo gereyi wasido walhaifeeda palmalwasi sai go gereyo lamani ahamongurnoo faguma yaggi yaggiyahe kimani aha mngurno ganni masha allah.